Val za ná bilóh bnity diza xtená txi queity rú rcheldya rndaba de número de gýá zy, de tuby gaywá zy naná dixza, txi ztóny purtë noventa y nueve, noventa y ocho, noventa y siete noventa y seis, noventa y cinco, noventa y cuatro, noventa y tres noventa y dos, noventa y uno, ochenta, noventa!, ochenta y nueve, ochenta y ocho, cohetnta y siete, ochenta y seis, ochenta y cinco, ochenta y cuatro, ochetnta y tres ochenta y dos, ochenta y uno, ochenta, ochenta, nov, setenta y nueve, setenta y ocho, setenta y siete, setenta y siente, setenta y seis, setenta y cinco, <noise> setenta y cinco, setentay cuatro, setenta y tres, setenta y tres, setenta y dos, setenta y uno, setenta, sesenta y nueve, zëty diz ná na, rtxelia, per purte dixtil, rtxel ruca ni gyndabá per numá púrte dixtil, vál dixza queity rú rtxeldia, biló bnity xtizáh, queity rúh, vál za xtad-róah, xnán-róah, tugul xhtad róah, ra ni diz ní nan dixza ztó.